من انواع الخدار العندنا ذي الجرجير و الطماطم و الخدره و الكوسه والسلج و الشمار و اللوبا و الباميه و العجور و التبش و الخيار الاسود و الخس و البطاطس و البامبي و القرع والورق